Iu tra lu scursuni e lu cunigghiu comu armalu di cumpagnia ‘un preferisciu a nuddu. A mia li armali dintra la casa ‘un mi piacinu e pi tali motivu ‘un ni vogghiu aviri. L’armali mi piacinu ma fora la casa, e ni ‘stu casu oltri a li cunigghia addivassi macari gaddini, cani, anatri, quagghi e faciani.